يعني في المتوسط أعتقد يعني ما عديتهم بس أعتقد أنه حوالي عشرة خمستاش كتاب في السنة وإذا يعني حسبت اااه يعني السنين اللي طافت أعتقد إني راح اااه جريت حوالي مية كتاب أو مية وخمسين كتاب يعني هذا وما عديتهم أعتقد هذول